كنفضل نعيش فواحد العالم مافيهش التلوت باش هكا ما يكونوش الامراض منتشرين بزاف و غنعيشو بواحد الطريقة جيدة للصحة ديالنا و النفسية ديالنا